Sila bahasa resmi na termasuk sulu no Inggris boema sila nanaa nala sona brai boema lanu seni no musik ma lanu tradisi.